اخر مغامرة سويتها <hesitation> كانت <hesitation> اني جربت التزلج على الجليد، وكانت جدا ممتعة خصوصا انه احنا بجو جدة ما في <hesitation> جليد، فانا سافرت عشان اجرب ذا الشي، فمرة استمتعت تحس انه انت طاير ما تحس بنفسك وتحس انه تطلع كل الطاقة السلبية.